لومړی خو ورته سلام کوم او بیا په ډېر درناوي ورته وایم چې ما د خپلې خوښې ټي شرټ پیدا نه کړ. که د مهربانۍ له مخې په دې برخه کې راسره مرسته وکړي، نو ډېره به خوشحاله شم او منندویه به یې یم. په درناوي د مرستې غوښتنه تل مثبته پایله لري.